ʻAe o ka mea nui, no loko mai, no ka. naʻau mai kou ʻoluʻolu. Hiki iā ʻoe ke hana i nā mea likeʻole e noʻonoʻo ai e pili ana nā poʻe like ʻole, hōʻihi aku i nā poʻe likeʻole, hōʻihi aku i nā poʻe likeʻole e hōʻike ʻole ai i ka pī iā lākou. Maʻalahi loa kēia hana ma o ke kōkua paha, ka walaʻau, ke kākoʻo nā mea likeʻole e paipai nā poʻe likeʻole ma o ke aloha.